Quia na matseitiuu tsꞌaⁿ ñꞌoomꞌ colo cachuiiꞌ ꞌnaⁿ najndyee na nlꞌuu na nndyo naquiiꞌ xqueⁿ tsꞌaⁿ joꞌ luaaꞌ na jeeⁿ neiⁿncooꞌ wandoꞌ cwii nnom oo cantyja na wandoꞌ cwii ꞌnaⁿ ee mati nnda̱a̱ nntseijoomꞌñe tsꞌaⁿ juunaꞌ chaꞌ quia na mantꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ na jeeⁿ ya jnda̱ tuaꞌ chaꞌtso nnda̱a̱ nlꞌuu chaꞌ nꞌoom jeeⁿ neiⁿncooꞌ canchuiiꞌnaꞌ cwiwitquiooꞌ na tandoꞌnaꞌ ndoꞌ yaanaꞌ ndoꞌ xjeⁿ na tyoowaꞌ jeꞌ machꞌeenaꞌ na nchii mañejuuti colo cachuiiꞌñeeⁿ nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ xeⁿ nchii tquiooꞌ na tcaaⁿ.